Mimba jei supe oso polares como iñee yamoa entiende rambueve polar jokuae jaeko mimba reta <hesitation> iroi rupi oiko va, ipire yandambuju, jare ñapeata jokuraivi jokua tumpa oyapo oiko vaera i iyiviri i pe oyaporeta ipuerevaera oiko iroirupi <noise> vi, jaeramo iroi yave mbaeti maratu oikoreta.